दुर्बिन मासु देखाये कि तेरे मा जेकायर रोहेती। तेर मा बिलोरी काज लाग रोती। <hesitation> चे तेर वार चोस्मा भी बनने तीना काछवार ने चे बुजुर्गोने रोहेती। तीन री आखने कमजोर होई जायती। <hesitation> चे काई तीनी चोस्मा का जेन होसली काछवार बनने वाली चोस्मा का जेन लगड़ेती। जो तीन हुंग काहिंग ने देखाये नहीं ती चे देख सकेन। तीन हुंग तेरेम चू मोटू भी देखाये। ती काई तेरेम दुर्बिन मा भी बिलोरी काज लाग रोती तेरेम भी चेभ जायती। चे भी लगड़े ने तीन उंग काहिंग भी करने होयती। चे इडुंग ने इडुंग तीन उंग काहिंग बनने ने होयती। चे तीनी चोस्मा का जेन लगड़ेन बन सकेन तीन उंग काहिंग बनावने लकड़ेन रोहेती। <hesitation> मार दादा भी असो करे की चो काई तीनां काहि इनने कोरे, सूप कोरे